مية ، تسعه وتسعين ، تمانيه وتسعين ، سبعه وتسعين ، سته وتسعين ، خمس وتسعين ، اربعه وتسعين ، تلاته وتسعين ، اتنين وتسعين ، واحد وتسعين ، تسعين ، تسعه وتمانين ، تمانيه وتمانين ، سبعه وتمانين ، سته وتمانين ، خمسه وتمانين ، اربعه وتمانين ، تلاته وتمانين ، اتنين وتمانين ، واحد وتمانين ، تمانين ، تسعه وسبعين ، تمانيه وسبعين ، سبعه وسبعين ، سته وسبعين ، خمسه وسبعين ، اربعه وسبعين ، تلاته وسبعين ، اتنين وسبعين ، واحد وسبعين ، سبعين ، تسعه وستين ، تمانيه وستين ، سبعه وستين ، سته وستين ، خمس وستين ، اربعه وستين ، تلاته وستين ، اتنين وستين ، واحد وستين ، ستين ، تسعه وخمسين ، تمانيه وخمسين ، سبعه وخمسين ، سته وخمسين ، خمسه وخمسين ، اربعه وخمسين ، تلاته وخمسين ، اتنين وخمسين ، واحد وخمسين ، خمسين ، تسعه واربعين ، تمانيه واربعين ، سبعه واربعين ، سته واربعين ، خمسه واربعين ، اربعه واربعين ، تلاته واربعين ، اتنين واربعين ، واحد واربعين ، اربعين ،> <hesitation> تسعه وتلاتين ، تمانيه وتلاتين ، سبعه وتلاتين ، سته وتلاتين ، خمسه وتلاتين اربعه وتلاتين ، تلاته وتلاتين ، اتنين وتلاتين ، واحد وتلاتين ، تلاتين ، تسعه وعشرين ، تمانية وعشرين ، سبعه وعشرين ، سته وعشرين، خمس وعشرين ، اربعه وعشرين ، تلاته وعشرين ، اتنين وعشرين ، واحد وعشرين ، عشرين ، تسعطاشر ، تمنطاشر ، سبعطاشر ، سطاشر، خمطاشر، اربعطاشر ، تلطاشر ، اطناشر ، حداشر ، عشره ، تسعه ، تمانيه ، سبعه ،سته ، خمسه ، اربعه ، تلاته ، اتنين ، واحد ، صفر